Juntuu paalal ikoo' palalokoo' jach ki' uyooloo' tan uyi wilikoo' tu la'ayti' b'ix ixch'up b'ix ix b'ay a' winikej y tan u la'ayti' tan u- uki' uyool tan u awilikej jach ma'lo' ti la'ayti'oo', mentäkej <noise> b'el uka'aj utz'o'kol ub'eloo', men jach ki' uyooloo' ti la'ayti'.